Mebɛpɛ dɛ mobͻkͻ bea abͻdze fɛfɛɛfɛw etwa moho ehyia kyɛn dɛ mobͻkͻ ahͻhobea hͻ yɛ fɛw na m'aka da hͻ anadwe fa kortsee. Siantsir nye dɛ, hͻ dze wͻbɛgye me sika na mbom bea Nyame na wͻayɛ no, obiara renngye me sika wͻ hͻ. Afei so mfonyin a mobotum etwitwa dɛ ͻyɛ nsu, mbowa, na nhyiren fɛfɛɛfɛw nyina mobotum dze ato mo "phone" do.